E bɔɛ̀, mìŋ kuwa e bɔ, maŋ jɛ̀ɛ̀ gùò bɔ miɛ̀ŋ yèè maiŋ jȧȧ, yèè maŋ kɔ̀ maŋ kpȧȧ maŋ kpɔ̀ɔ̀ŋ, maŋ jɛ̀ɛ̀ kuii kɔ̀ ko jawaì maŋ kpȧȧ maŋ kpɔ̀ɔ̀im mȧŋ yèè maŋ dènè dènè aŋ <hesitation> kɛì wòa, aŋ kɛì wòa nyiiŋ maŋ dènè yèè maŋ dènè kpȧȧ tɔɔ, yèè maŋ hnè maŋ tènè kpɔ̀ɔ̀ŋ maŋ, yèè maŋ wòò jɔ̀ȧim jaatu mìȧŋ kɔ̀ȧ kɔ̀ȧ kɔ̀ȧ denȧŋ kìlɛ̀, yèè naŋ kɔ̀ jawa naŋ dènè kìlɛ̀ɛ naŋ dènè kpɔɔ̀ maŋ naŋ jùò yèè maŋ jɛi maiŋ hɛ̀ɛ̀, yèè maŋ gùò hoònɛ̀ɛŋ maiŋ jȧȧ hmɔ̀ɔ̀iŋ, yèè maŋ jɛ̀ɛ̀ nyùnò maŋ hàwa miiŋ, yèè maŋ ɓùlò bɔɛ̀, naŋ jɛ̀ɛ̀ ɓùlò bɔ yii, anyùùŋ nyaŋ naŋ jɛ̀ɛ̀ gȧŋ, kȧle fè Dayȧ jɛ̀ɛ̀, fòfoo sèèùm maŋ nyùnò nɛ̀ŋjeɛ̀ wo nyùnɔ̀ɔŋ goum mȧnȧŋ fè jè nɛ̀ŋje mɔ̀ɛ̀, kɛɛ maŋ jɛ̀ɛ̀ nyùnò bɔ lii wèè miȧŋ kȧnɔ̀ɔŋ wèè kaiŋ jɛ̀ɛ̀ jè è naŋ nyìngè e lɔ̀mgbɔɛ̀ naŋ jɛ̀ɛ̀ hnè, anyùùŋ nyaŋ naim jɛ̀ɛ̀ gȧŋ diɛŋ yèè maŋ nyiŋ kiɛ̀ŋ, e yèlɛ yaȧ weèim nɛ̀ maiŋ jè yèè maŋ kiɛ̀ŋ aŋ jɔ̀ɛim nyȧŋ naŋ jè, e gò jɛ̀ɛ̀ nyùnȧŋ, tii è naŋ jè naŋ wi jȧwè sùȧ, mìŋ naŋ nyùnò kɛì wòa yèè maaŋ sìè kpȧȧ tɔɔ yèè maŋ nyùnò maaŋ sìè bù yɔ̀ɔ̀mɛɛ è naŋ ɓùlò bɔ wi lɛ̀ è naŋ jè tiŋ naŋ wi nȧaŋ jȧwè sùȧ nìì naŋ sìè.